जोला मछी आपस मुञ्झ भी बोलाऊँ तो से ओलोग ओलोग परकार की आवाजो हरोन गड्डी लगी। और जब मछी बोलाऊँ भी ओ तो तेणुकी जो से बलाऊँ से समझ मुञ्झ भी किछ ना आउन।